wowobarreno fedenii, lazima wonsun himbarrettaa, ammotu <hesitation> bila barsis issa dansamuu, lazima wowodubbet wonsun hakika irrakabaddii, wontun won akkanati, akkanati dufte wonhinjir naman yedattin dub dansamuu, lazima wonkulli waat dubetet wonhakikaa wonjirtu womakasisun lazima akas dubbedi ,woishin wonakassi hiitan lamlakisii wonsun dansamuu, wolazimishite won akasisun akan jirti inaman yeden.